Quiooꞌ na cwiluiꞌ quia natsjom ndoꞌ na maxjeⁿ na jndyetixjeⁿ cwilꞌa jeꞌ tsꞌiaaⁿ quia natsjom joꞌ chii xocantꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ quia naxuee nnda̱a̱ lꞌuu mꞌaaⁿ cajnoomꞌ, mꞌaaⁿ cachi tsjom nmeiⁿꞌ quiooꞌ na cwilꞌuee na nlcwaꞌ quia natsjom ndoꞌ chiuuwaa wilꞌayooyoꞌ na cwitjaayoꞌ quiooꞌ na cwitquiiyoꞌ matseitiuu mateijndeiinaꞌ jooyoꞌ ncꞌe na jooyoꞌ cwilaxmaⁿyoꞌ quiooꞌ na jndooꞌ quia natsjom ndoꞌ majndeiiticheⁿ quiooꞌ na nnda̱a̱ ꞌoontyja jooyoꞌ joꞌ chii tijndeiꞌnaꞌ cwiliuyoꞌ quiooꞌ ndoꞌ cwitjaayoꞌ, cwitꞌueyoꞌ quiooꞌ na cwitquiiyoꞌ, quiooꞌ na cwicwaꞌyoꞌ chaꞌ na ya cwitandoꞌyoꞌ.